أيوة أقدر أسرد الأرقام من صفر إلى خمس عشر بترتيب عشوائي، خليني أقول سبعة ،اثنان، إحدي عشر ،أربعة ،خمس-خمسة عشر، واحد، تسعة، ستة، <hesitation> أربعة عشر، ثلاث ،عشر، صفر، اثنا عشر، خمسة <hesitation> ثمانية، وثلاثة عشر، الأرقام جت مرتبة بشكل عشوائي وكل رقم له مكانه.